он үште отау иесі дейтін қазақ қазір он сегіз жиырма жаста үйленгенді ерте деп санайды әрине уақыт басқа
бірақ ерте дегенді қандай талаптармен аңғарамыз
бүгін бірге анықтайтын боламыз бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
бекнұр ы студиямызға қош келдіңіз
ы ең алдымен айтып өтсеңіз сіз ы үйленгенсіз ғой иә іхі мхм
неше жаста үйлендіңіз жиырма жаста отау көтердім мхм
сол кезде өзім іштей дайын болдым ешкімнің итермелеуінсіз яғни ата анам ешкім үйлен сен деп талап қойған жоқ
өзім отау көтеруге өзім де іштей дайын болдым сол кезде шаңырақ көтердім мхм
енді неше жыл болды
үйленгеніңізге неше жыл болды үйленгеніме қазір екі жыл өтті
мхм балаңыз бар иә бар бар мхм
енді ең басында сіз айттыңыз ыыы ата анам талап қойған жоқ ешкім талап қойған жоқ дейсіз
ал үйленем деген кезде керісінше айтқан жоқ па ерте үйленіп жатқан жоқсың ба әрине жассың ғой әлде де өмір көрсейші дегендер болды
бірақ оның өйтіп созудың ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын адам өзі іштей дайын болғанда үйлене беруге ешқандай әбестігі жоқ
себебі қазір көптеген жастардың айтатын уәжі қалалық жердегілеріне тұрғын үй жоқ деген сияқты мәселе
мысалы ауылдық жерлерде ерте тұрмыс құрады мысалы отыз жасқа дейін созып жүргенде ол үй алатынына ешқандай кепілдік жоқ
яғни отыз жасқа келіп үй алып та отау көтергенде ол дайын асқа тық қасық болып келген келіншегің ертең бір қиыншылық болған кезде мхм сенің қасыңда қалуға ешқандай кепілдік жоқ
яғни ащы дәріні бірінші ішкен жақсы дейді ғой сондықтан қиыншылықты да ерте жастан бірден көріп кеткен дұрыс бірге көру
бәрекелді енді қараңыз сіздің өзіңіздің ыыы ата анаңыз ерте үйленіп пе еді
жоқ жиырма тоғыз жасында үйленген анам жиырма жеті жаста болған мхм түсінікті
енді студиядағы өзге қонақтарымыз да қосылып отырсақ міне бекнұр мырза жиырма жаста үйленді
жиырма жас деген жалпы ерте ме жиырма жас ерте деп айта алмаймыз ыыы ерте емес
ы енді ыыы он үште отау иесі деп айтылды ғой бірақ енді қазір зайырлы мемлекет құқықтық мемлекет бізде кәмелет жасы бекітілген кәмелет жасқа толатын уақыт бекітілген
енді ол отыз жасты күтіп ыыы жиырма бес жасты күтіп ыыы жүрген негізінде ол дұрыс емес дүние
жаңа і кіріспесінде енді басынан өткен жандар айтып айтып өтті ғой мхм ерте үйленгеннің бір жақсы жері ыыы барлық дүниені дайын боласың
яғни мына адамның өзінің ойлау қабілетінің өзін ертең дамуына себепкер болады үйленген адамда жауапкершілік көбейеді
мхм анау баланы бағу керек болады ыыы екі жақты тең ұстау керек болады мысалы үшін мен жиырма төрт жасымда үйлендім бірақ мен кештеу үйлендім бе деп кейде ойланамын
өйткені менің құрдастарым бар ыыы биыл балалары оныншы класс бітіріп жатыр
мхм мысалы үшін мен мектеп бітіргеніме жиырма жыл биыл жиырма жылдыққа барамыз осындай жиналайық ауылға бір деп жатсақ
ыыы мен қыз өзім өзіме жиырма жыл балам ы оныншы классты бітірейін деп жатыр дейді
мен қуандым шыны керек өйткені ыыы немерені де ерте сүюге тәрбиелеуге шөберені де ерте сүйіп тәрбиелеуге бұл үлкен
ыыы ұрпақ өрбітудегі бұл ы бір жақсы дүние біздің санымыздың да көбеюіне санамыздың да өсуіне өте жақсы әсер ететін дүние
ерте үйленген адамның ойлау қабілеті де ерте болады мен соны білемін
енді жаңа айтып кетті жиырма жас өте жақсы деп
қазақта бір сөз бар мақалдың озығы да тозығы бар қазіргі қоғамда жиырма жас кішкене ертерек деп ойлаймын мхм не үшін
қазіргі бізді қоғамға қарай біз дамуымызға қарай адамның қазір қоғамның талабы не үшін
біз қазір онды жеті жаста оқу оқитын болсақ он жеті он сегіз жасқа келгенде тек қана мектеп бітіретін жаста боламыз мхм
арғы жағында ол бір семья болу үшін мысалы үшін ол жаңа бұлардың ата енесі болған шығар басқалай бір жағдайлар жақсы болған шығар
қазір қоғамның талабында бір жақсы бір маманның иесі болғаны отбасына өте жақсы деп ойлаймын да
ол әрі қарай ол семья құрмай оқыған қандай семья құрып оқыған қандай менің өз басымда болды
сонда жұман аға сіз ы қай жасты ең үйленуге ыңғайлы жас деп айтар
мен қазіргі дәл осы өзіміздің қоғамда қалада тұрғанда жиырма төрт пен жиырма бес жас болады деп ойлаймын мхм
нұржан мырза сіз ше і менің жасым жиырма алтыда
үйленген жоқсыз үйленген жоқпын бойдақпын
иә анау өлең шумақтары бар еді мен нағыз махаббатты армандаймын мхм бірақ оны жоғалтып та алғандаймын
көп арулар арасынан өз сүйгенімді таппай жүрген сор маңдаймын дейтін бе еді иә
иә бұл бірінші мәселе і расымен де бірінші мәселел ол расымен де сезімге келіп тіреледі ғой ол ерте кеш дегеннен бұрын осыдан бастау керек сияқты
шынайы сезім ыыы сол шынайы сезімнен туған махаббаттан кейінгі адамды тану онымен бірге өмір сүруге деген сен өзіңнің бірінші ішкі материалдық дүниеден бөлек психологиялық тұрғыдан дайындау
саптау өзіңді ұштау сияқты
сіз сонда өзіңізді дайын емеспін деп санайсыз ба ы мен дайынмын қазір тек бұйрық күтіп жүрмін жаңа айттым ғой таба алмай жүріп сор маңдаймын деген иә
жоғалтып алып таба алмай жүрген сор маңдаймыз дедік қой жаңа мне сол айтпақшы
сіз і бұған дейін жалпы міне үйленуге ниетіңіз болды ма міне осы жасқа дейін үйлену керекпін мен деп өзіңізге бір талап қойып
әрине талап қойған болатынмын жиырма бес жасқа дейін үйлену керек деген иә
орындалмай қалды орындалмай қалды енді қандай да бір жағдайларға байланысты ғой енді адамның өз басында ыыы тосын сый көп қой өмірде мхм соған байланысты иә
енді ы талап қойдыңыз жиырма беске дейін қазір қандай талап қойып отырсыз
қалай да болса үйлену керек деген
сезім қайда қалды сол кездегі әдемі ы ұсыныстар қайда қалды
бұл жерде қоғам дейміз ғой бірақ қоғамды қалыптастыратын адам екенін ұмытпауымыз қажет сияқты
ол бір нәрсе болса біз заманға ысыра саламыз заман осылай болып жатыр бүйту керек сөйту керек деп
ыыы енді ерте ы мысалы үшін менің өзімнің ата әжем ыыы он алты он жеті жасында үйленген екен
ыыы балаларын да оқытып үйретті барлығына жоғары білім алып берді
і тіпті немере шөберелерін де оқытып үйретті ііі және өзінің білгенін қиындықтарын бәрін түсінідіріп кетті негізі адам басында қиыншылық болу керек сияқты
ы ол төзе алмау деген ол қорқыныш ол өз өзін жеңе алмаған адам өз өзін жеңе алмаған адам отызда да үйленбейді
ы жастай үйлену деген керемет нәрсе жиырма жасқа дейін әрине бірақ физиологияны біз алдай алмаймыз он сегіз жаста да үйленуге болды
он сегіз жаңағы он тоғыз жиырма жас і үйленуге кәдімгі идеалды кәдімгі идеалдық кәдімгі бір ы жас
жиырмадан кейін адам ііі қарай бастайды ойлана бастайды жаңағы оқу оқуында жұмысында оған талап қоя бастайды сен осыны істесең стажировкадан өтесің
анда барасың мында барсың ол талаптың артынан жүгіремін деп өзінің сезімін физиологиялық қажеттілігін
ыыы неғылады ғой бір бірін иә бір біріне ы сәйкес келмейді де бір біріне қайшы тұрады сосын баланың ыыы жаңа отбасын құрамын деген ниеті
демографияға кәдімгі несін үлесін қосамын деген ниеті де қалады жайында мхм махаббат та қалады сезім де қалады
сонда отбасыда не болады отбасыда ұрыс керіс болады сондықтан да үйленді ме есі жетті ме санасы жетті ме онда үйлене берсін психологиялық жағынан жаңа нұржан
біз бір нәрсені ұмытпауымыз керекпіз де мысалы мына бала айтып отыр менің і ішкі дүнием дайын болды деп
психологиялық тұрғысынан болсын физиологиялық жағынан болсын бұл дайын болса ол нұр үстіне нұр
ал енді көп біздің қыз жігіттеріміз оған дайын деп мен айта алмаймын ол өте қиын ол үлкен ауыртпашылық
отбасы құру деген ол жай нәрсе емес үйлену оңай үй болу қиын деп сол үшін айтқан
ал енді ыыы бала дайын болмаса ы жаңа қыз бала оқуын оқи алмаса ол жарты жолда қалып қояды да
ол баланы туғаннан кейін оның баланы таба білсең оны баға біл дейді
ертең оның жаңағы бағуы бар оқуы бар киімі бар соның бәрін ойлап ол бір ііі сыртта қалып қоятын сияқты менің өзімше
мен өзім енді өзім он тоғыз жаста ыыы тудым сондықтан мен өз басымнан өтті оның бәрі сондықтан білемін
ол ы көбінесе балаларды психология жағынан ата ана дайындау керек сияқты ерте үйлену үшін
дайын мен өзім жеке басым еш қарамадым жиырма жасымда мен тұрмыс құрдым
жиырма жас ол ы қыз үшін енді ы қыз қыз үшін ыңғайлы деген шығар жиырма жас ер азамат үшін жиырма жастағы ер азамат
еш кедергі емес бәрін бірге жасап көрген дұрыс ол сонда
ешқандай қиындық болған жоқ себебі менің анам ыыы жас кезінде өте аурушаң болды да мен і немере көруім керек ы енді қысым көрсетті кішкене ата анам
сондықтан ыыы шешемнің көңіліне қарадым да жиырма жасымда үйлендім ы оған өкінбеймін
себебі қазіргі балаларымның алды елуге таяп қалды
ыыы жиырма шақты немерем бар ыыы шөбереге таяп отырмыз
сондықтан енді ол ы әр нәрсенің орны бар ы жөні бар
қазіргі таңда үйлену көп иә ажырасу одан да көп осыған келісесіздер ме иә
осы екі мың он алтыншы жылдың алғашқы үш айында тіркелген ыыы үйлену тойлар мен ажырасулардың арасындағы ыыы әрбір үшінші жұп ажырасқан
мхм мінекейіңіз бізде ыыы осы екі мың он бесінші жылға дейін біз ажырасу ыыы саны жағынан ондыққа кірген екенбіз әлемдегі
оның ішінде енді түрлі себептер де түрлі себептер бар оның ішінде де ерте үйленіп сол тұрмыстық мәселелерге шыдай алмай ажырасып кеткендер үлесі
мен расында дұрыс мына бауырымыз сияқты ақыл тоқтатқан жігіттер болатын болса ол ертелі кеш оны жасқа қатысы жоқ
ақылын тоқтатты ма үйленіп бекінді ме қиналса да ол көнетін алып шығатынына өзініне сенімді жігіт солай тәрбиелеу
бірақ дегенмен де қазір қызды қызымен үйленіп кеткендер өте көп оның ішінде екі қабат болып қалып жататындар бар өте қиын болады оларға
иә сол сияқты сондай арсыз дүниелер көп содан кейін ажырасулар белең алып кетті де қазіргі заманда ақыл тоқтатып барып дайын
махаббатқа еріп бәріне көнемін деп күйеуге шығатындар бар
бірақ тұрмыс құрғаннан кейін сәл бір қиыншылық болса уже кетіп ажырасып кетіп жатқандар бар
ыыы өте ерке болдым ы үйде түк істемедім деуге де болады түк істемеген осындай ақ саусақ қыз болып өстім бірақ мен анамнан көргенін істедім
өте шыдамдылығын қайталап жатырмын шүкір шүкір барлық ыыы жолдасымның еркелігін де көтеремін
өйткені мен оны анамнан көрдім әкемнің қалайынан ы еркелігін көтеріп қалайынан жоғарда ұстап отырғанын
бір ешбір жамандамайтынын да көрдім де мхм мамам айтатын сол кезде есіме түсіп отыр
сен осы қандай келін болады екенсің деп маған енді ұрысатын кездері болады ғой тәрбиелеу үшін сосын кейін ой мама қойшы деп сөйтіп айтатынмын
енді қазір көріп отырсам мамам да ойлайтын тамақ істей алыватсың ба деп сұрайды құдайға шүкір ыыы көресің басыңа түссе бәрін де істейсің
қазақта бір үлкен бір мақал бар қадірлі боламын десең халқыңды сыйла көңілді боламын десең жарыңды сылай бақытты боламын десең балаңды сыйла дейді балаңды
үш үлкен тауды сыйлаған сегіз жәнаттың есігі ашық депті қазақ айтқан отыз жас ойын баласы деген
жиырма жас ойынды қойып ештемені ойламай ештемеге бүгін не болады ертең не болатыны білмейтін баламыз өте көп
семьяланып алғаннан кейін кейбір болсақ біздің отбасымызда не хақыңыз бар деп әкесімен шешесімен ренжісіп отырғанын біз білдік
өйткені жақын маңайды ауылымыз әйтіп бүйтеміз біз үлкен адам болғаннан кейін ауыл ақсақалысыз ғой туыстарымыздан болады енді мысалы үшін
шыныаяқ сылдырламай осындай бәріміз берекеміз десек болады ма сонда бір барып ақыл айтайын десең бір ақ тоқтатып тастайды
келгеніңіз жөн рахмет біздің отбасымызда не хақыңыз бар дейді өзіміз білеміз өзіміз
ата ананың өзіне әке шешесінің өзіне не оның мақсаты не ажырасу не сол жерде сол семьяны бір бірін қорлау
қазіргі жастар айтып жатады ерте үйленсек ештеңе көре алмай қаламыз деп
ештеңе көре алмай қаламыз үлгермейміз бәрін көріп алып барып ой осында ойнап күліп барып шықсам дейді
мхм неге күйеуге шығып немесе тұрмыс құрып та например ыыы мысалға келтірсек і көрмеске бірге барлығын көруге болады
көңілге де ол барлығы
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс бағдарламаның келесі бөлігінде ы ер азамат үшін қай жас үйленуге ең ыңғайлы деп ыыы табылады анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз ерте үйлену тақырыбын талқылап жатырмыз
ортамызда жас жігіттеріміз де отыр мағжан мырза сіз өзіңіз і нешедесіз қазір мен қазір он сегіздемін негізі
он сегізде иә қазір мен айтпаймын ерте үйлену керек немесе кеш үйлену керек деп
негізі ресми түрде ерте үйлену деген он сегіз бен жиырма жас аралығындағы ы сол уақыт табыл ы уақыт болып табылады
және де айтамын мен ақыл тоқтатқан кезде белгілі бір есі кірген кезде деп
есі ол отызда кіруі мүмкін немесе жиырма бесте кіруі мүмкін немесе ол он сегізде болған кезде де кіруі мүмкін
себебі қазір салыстыратын болсақ отыз жастағы бір адамдар бар олар ішіп жүреді немесе шегіп ы жаман нәрселермен айналысады
оларға қарағанда кейбір он тоғыз немесе жиырма жастағы ақылдырақ болып келеді және де ол ы
сіздің өзіңіздің ы жеке өзіңізге қатысты сұрасақ сіз ы қай уақытта өзіңізді дайынмын деп санайсыз қазір дайынсыз ба
мен негізі осы ойға кеш келдім және де қателігім деп ойлаймын мен отбасымда жалғыз баламын
ойлаймын үйленіп ата анама келін әперіп сөйтіп қазір жүре бергенде жалғыз тастамай ата анамды ол сәл ұтымдырақ болып табылатын ба еді деп ойлаймын және де
яғни қазір ақ үйленуге дайынсыз енді бұйырса иә әрине
күмәнданып жауап бердіңіз ғой
қараңыз ы шолпан ханым сізге он сегіз жастағы мағжан сияқты ер азамат үйленейік деп ұсыныс тастаса не дейсіз
мен ондайға келіспес едім
неге а неліктен ммм білмеймін дайын дайын емес
жоқ дәл мағжанға деп отырған жоқпын он сегіз жастағы жігіт
ыыы дайын жоқ
сіз үшін қандай сіз сіз үшін он сегіз жастағы жігіт ііі үйленуге дайын жігіт болып саналады ма
он сегіз жас па иә
сіз сіз неше жас деп қоясыз мысалы менің менің ойымша жиырма бес жиырма алты жиырма жеті осы үш жас аралықта
жиырма жеті жас ол кеш деп ойлаймын мен өте кеш
махаббаттың ыыы жасы болмайды ғой махаббаттың жас бұрын енді ата заманда біз бір бірімізге әңгімені тоқтатайықшы біз өзгерген жоқпыз әлі
біз тарихта тарихқа қарағанда осыны ыыы сырға салу деген болды ғой міне бала жаңа ғана туды жаңа ғана
сонда айтады ғой әй мына балам менің осы ұрпағымның ертең үлкен келіні болады сырға салып қояйықшы деп ондай заман болды ғой ол кезде
ол бала жаңа ғана туды он алты он жеті жаста содан кейін міне отыр ғой мына кісілер айтып отыр
он алты жаста он сегіз жаста тұрмысқа шықтым сөйттім деп ал енді қазіргі заманда
жоқ баяғы деп айтпайықшы
олар олар бәріне дайын болған піскен болған
ал қазіргі он сегіз он тоғыз жастағы ұл мен қызыңыз сіздің дайын тұрған тамақты жылыта алмайды
әрбір аданың әрбір ананың тәрбиесі болады соны көрген адам жасай
қазір барлығы жылы су да ағып тұр барлығы дайын шешесі әкеліп беріп жатыр әкесі дайындап жатыр эгоизм басым болады ол адамда
негізінде ер баланы жеті жастан кейін қамшымен ұрып отырып сабалап үйрету керек барлығын
сосын жаңа бұзылып кетеді дейді қалаға барса бұзылады дейді оқу керек дейді дұрыс оқу қажет дұрыс
сосын мына осы бағдарламаға келер кезде мен статистиканы сәл сәл қарап шықтым мына европа мен азияны салыстырдым қарадым
жаңағы айтып жатсыз ғой әрбір үшінші адам ажырасты деп сол ажырасқан адамдардың ішіне қарайтын болсақ ең көп ажырасқандары
ыыы ақыл тоқтатып отызға келіп үйленгендер жастар емес оны жақсылап ашып қарасаңыздар жазулы тұр бірақ ол дерек көздері қаншалықты рас екенін біз білмейміз
статистка мәліметтері туралы біз де ақпараттар жинадық экранға назар аударсақ
тапқаным тойға шашылсын дейтін оңтүстік тұрғындары тойды жасап қана қоймай некеге тұру саны жағынан көш бастап тұр
екі мың он бес екі мың он алтыншы жылғы санақ тізімі шықпағандықтан екі мың он төртінші жылдың қорытындысы бойынша
оңтүстік қазақстан облысында бір жылда жиырма үш мың жеті жүз отыз жеті адам некеге тұрса алматы қаласында бұл көрсеткіш он жеті мың екі жүз елу алты адам
астана қаласында некелер саны он бір мың үш жүз тоқсан тоғыз ал ең аз көрсеткіш солтүстік қазақстан облысында
бір жыл ішінде небәрі төрт мың төрт жүз сексен адам ғана некеге тұрған екен
соңғы төрт жыл ішінде он сегіз он тоғыз жаста шаңырақ көтерген ер азаматтар тізіміне де назар аудардық
екі мың он бірінші жылы шаңырақ көтергендер саны үш мың алты жүз отыз сегіз екі мың он екінші жыл бұл көрсеткіш үш пайызға өсті
ал екі мың он төртінші жыл мен екі мың он екінші жылды салыстырғанда көрсеткіш он төрт пайызға төмендеп кеткен
ерте үйлену қаншалықты дұрыс иә бұрыс психолог маманынан пікір
ол жаста адамның сана сезімі тұрақтап салмақтылық сабырлық әлі пайда бола қоймайды
әлі желпу әлі і еліктеу ы әлі ерігу кезеңі ол уақыттары басылмайды
әлбетте үйлену мәселесінде жұрт назары өнер жұлдыздарын да жібермейтіні хақ айтпақшы олардың көбісі жар таңдауға асықпайтынын да көріп жүрміз
десек те елімізде махаббаттың қай жаста да махаббат екенін дәлелдейтін жұптар бар
нұрәлі алиев он сегіз жасында отау құрған ата анасы қарсы болғанымен атасы немересіне дұрыс шешім қабылдауға көмектесіп қолдау көрсеткен
дәл қазір отыз жастағы нұрәлі төрт баланың әкесі
рахат тұрлыханова екі мыңыншы жылдары отандық шоу бизнестің төрінен орын алып қыз қауымының жүрегін жаулаған болатын
артынша басқа салаға ауысып небәрі он тоғыз жасында жәмилә атты сұлуға үйленеді бүгінгі таңда тұрлыханов екі баланың әкесі
еліміздегі ең танымал әншінің он сегіз жасында үйленгенін көп адам біле бермейді білсе де сенгісі келмейтін қыз қауымы бар
қайрат нұртастың айрандай ұйыған отбасы бүгінде төрт баланы тәрбиелеп отыр алау сезім есімді қыздары мен нарұлы хан атты ұлдары бар
тек отбасын құру керек деген мақсатпен ғана үйленетіндер сезімге беріле бермейді дейді мамандар
батыста жұрт отбасын құруға асыға қоймайды заман талабы солай деген түсінік қалыптасқан
десек те халық даналығы бойынша қуған жетпейді бұйырған кетпейді
ернұр нұрғалиев әсем жайлаухан талғат аханов пендеміз ғой ток шоуы
жаңа ы ыыы сюжеттің барысында психолог маманымыз айтып отыр
сол он сегіз жасында он сегіз жасына таман үйленген жігіт кейін ыыы ыыы отбасында көз і әйелінің көзіне шөп салуға бейім келеді дейді
бұл жерде мысалы үшін жаңағы ақыл он сегіз он жеті жастағы бала ақыл есін әлі толық тоқтатқан жоқ сонда біздің ааа жаңағы айтып отырған мақалымыз қырын кетті ме сонда
сонда он үш жасында он төрт жасында үйленген біздің әкелеріміз бізді дүниеге әкелген аталарымыз қолына найза ұстаған аталарымыздың психологиялық тұрғыда тұрақсыз болды ма сонда
психолог маманымыз отыр бізде ы венера ханым отыр психолог маманымыз не қандай жауап айтамыз
айтып жатқан не ы мәселесі қазірі ііі қоғамға туып жатқан кәдімгі бір проблемадан туып отыр иә оның оның өзінің ойы жеке ойы кәсіби ойы иә
бірақ психологтар айтып отыр мына жиырма ыыы кәдімгі ыыы ыыы халықаралық ыыы тұрғыдан қарағанда психологтардың өзі жиырма жаста үйленгенді ыыы қалайды ы кеңес береді
өйткені мысалы қараңыздар біз ы тіпті біздің қазақстанды алайық екі жақтан алайықшы мысалы үйленбей жүріп ана жерде нәпсіқұмарлықпен
ауруды жұқтырып анда мында жүріп өзінің психологиялық ой санасына психологиялық денсаулығысына физиологиялық денсаулығына қауіп қатер тудырған дұрыс па
әлде тып тыныш қана үйленіп ііі жаңағы творчестволық жағынан болсын ы жұмыс жағынан болсын ой сана ретінде өсу жақсы ма
соны біз таңдай біле білуіміз керек ол үшін әрине балаларымызға үйретуіміз біз неліктен баланы үйретеміз қызды үйретеміз дейміз ата аналар өзі өзін өзі тәрбиелеу керек
енді жаңа жас туралы тағы да айтылып кетті ғой кезінде бізде парламент қабырғасында да осы үйлену жасы бойынша ыыы мәселе қаралған
ол өткен шақырылымдағы депутаттар ыыы жұматай әлиев үйлену жасын ер азаматтар үшін ең алдымен он алтыға кейін он төрт жасқа дейін төмендету керек депті
иә сіздер і сіздер қалай қарайсыздар бұған
күлкілі ғой енді шынымен де қазір
қазіргі кезде мектепте өте қиын сондықтан он төрт жас болмайды
жиырма жиырма бес жасқа келгенде үйленгендер жақсы болады
бізде қазақстанда ол жоқ бізде қазақстанда ііі он алты жастағы енді жүктілі бала болып қалады
ата аналардың өтініштері бойынша ы жасын төмендетеміз он сегіз жаста біз үйлену
иә заң бойынша он сегізде қарастырылған егер
он алты жастағы қыз ы қыздар ұлдар да үйленіп жатқан бар
енді ы екі мың он бесінші жылы қырық бір азаматтың жасын төмендеттік ал енді осы тоғыз айда снижение брачного возроста
заң бойынша бізде он сегіз жастан бастап үйленуге болады егер ыыы қыз ы ерте жүкті болып қалса онда он алты жастан тұрмысқа шығуына рұқсат беріледі рұқсат беріледі да қорытынды
сонда сіз ы былтыр қырық бір осындай ыыы жұп неке қиды деп
да биыл ыыы енді тоғыз айда саласы бойнша ы не жиырма сегіз ы азаматшаларға ы азаматтарға неке жасын төмендеттік астана қаласы бойынша мен осы бір ғана
мен жиырма жасымда үйлендім қазір әйеліммен қиындығымды да барлығын көріватырмын кей кезде квартира жалдаймын
кейде мойкаға әйелім соны түсінеді
бізде ешқандай дау да болған жоқ сол кезде айтарым менің әйелім менің тірегім махаббаттағы ең алғашқы жүрегім міне
аға сіз жиырма алты жасқа дейін үйлене алмай жүрсіз ал қазақтың қыздары басқа жаққа кетіватыр ғой
қыз жоқ қыз жоқ дейсіз сонды біздің жігіттіміз қайда аға
міне сізге тіреліп тұр
бұл жерде иә ы мәкеңнің әңмесін де жалғап өрбітіп кеткім келіп отыр расымен де мамандыққа байланысты мен өз басым айтқым келіп тұр
өнерде жүріп мен де қазір иә ы осы өнер саласында жүргеннен кейін ыыы талғам барлығына да жоғарырақ болады шынымен де мойындау керек ы неге
өйткені сен кеш келесің кешіккеннен бұрын қонбайтын кездерім жиі болады иә былай тұрсын кешіккен қонбайтын күндерім жиі болады
расымен де мен жалғыз баламын үйде мен ата анамды ойлайтын баламын мен қаламаймын әрине мен жоқ кезде ы ата анаммен қандай да бір кикілжің болып жатқанын
иә ол маған өте қатты үлкен ауыр соққы болып тиеді неге өйткені мен мына жақта жұмыс бабымен жүрген кезде ол жұмысыма да әсер ететін болады дұрыс қой
мхм енді ы әртүрлі ой пікірлер айтылып жатыр мамандыққа келіп тіредім ғой мен әңгімені енді мына жағын бір қарайық та
ыыы жас бала мен ризамын бауырым өте қуаныштымын иә ы өзіңді және өзіңмен бірге жаңағы әйеліңді алып жүргенге бірақ
дәл сен сияқты азаматтар көп емес қой оны да қарау керек те барлығы бірдей емес бес саусақ бірдей емес
мен ы жан жақты ортаны қарай отырып көптеген азаматтарды қараймын да ыыы шынын айтқан кезде кейде өзің де көңілің толмайтын жігіт деген атқа лайық келмейтін азаматтарды жиі кездестіріп жатамыз
енді сондай азаматтар ы отбасын ала алмай онымен қатар ы әрі қарай жетім баланы әйелімен бірге бөлек тастап кетіватқан ешкімге керек емес қой расымен дұрыс па
сондықтан да ы неге мен дәл осы тұрғыда жиырмы алты жасқа дейін үйленбедім
өйткені мен бірінші өзімнің ы отбасымды ата анамды ойладым екіншіден жұмыс бабымен бірге соған сәйкес ыыы маған нақты жар болатын адамды реалистік тұрғыда көзқараспен іздеп жүрген
кім керек екенін білемін де мысалға мысалға мен жиырма жасымда нақты айта алмас едім маған кім керек екенін
мхм иә сол кез дұрыс еді сол кез дұрыс еді
өнер адамдарының ішінде жас әншілер өзіміз сияқты замандастар он сегіз жиырмасында үйленіватқандар бар бар жоқ
келесі жылы қалайсың десең ажырасып кеттім дейді жағдайларың қалай десе ажырасып кеттім дейді неге мамандық бұл жерде
неге бұл жерде өздерінің эгоизмі басымырақ
өнер адамдарда эгоизм көбірек басымырақ болады бір бірін тыңдамайды өйткені ол халықтың алдында жүрген адам кеш келеді ме барлық нәрсе соны көтере білетін
бұл жақта ата ана ата ене де ыыы қатысты болуы мүмкін иә абысын қайын аға деген олардың арасына от салатын адамдар да бар
бұл жақта еркектің жігіттің жаңағы ыыы ата анасына да қатысты болады бұл жақ ладно екі жақ
әркімнің өз шешімі болу керек өзіне деген қабылдайтын шешімі
қыз баланың тәрбиесін үйде жақсылап бекіту керек сияқты әжем айтатын жатқан жері қара алатын қызыңның деп
сол кезде ойлайтынмын кішкентай баламын
ал ер бала ол он сегіз жаста да дайын болады жиырма жаста да дайын болады отызда да қырықта да дайын болады оның жасыратын ештеңесі жоқ
бұл жерде қыз баланың үйдегі тәрбиесін кішкене жөндеуіміз керек сияқтымыз жатқан жері дұрыс болу керек
таңдау жігіттерде негізі
иә мынау аха махаббат махаббат деп жатырмыз ғой
ақыл бәрібір ы қанша да пайыз сексен де жиырма деп айтайықшы сексен де жиырма пайыз жігіттің өзінің несінде болу керек сосын барып үйлену керек
жоқ сіз жаңа дайын болу керек дейсіз жігіт оны дайын екенін қалай біледі
барлық мынау махаббатқа келіп тірелмейді махаббат деген ол ертең бәрі уақытша қалатын нәрсе
өмірді билейтін ы мына тірлік ертең бала шаға содан кейін ғой мына ажырасып жатқандары
психология жағынан материалдық жағынан жаңағы моральдық жағынан дайын болмаса ол ол
сонда қалай мен ы сүйіп тұрған адамым кейін махаббат деген қалатын болса мен қалай сонда келін қалады ма
мына драмматург тофаниннулиннің бір әдемі сөзі бар қыз бен жігіт күніндегі махаббат үйленген соң ол бастағы мәнін жоғалтады дейді тек ақыл ғана қалады дейді
ер жігіт оқуын бітіріп тұрақты болып жаңағы ыыы оқуларын бәрін бітіріп кәдімгі отызға
дұрыс асықпай
мына жігіттікі дұрыс емес пе мен жаңа студияға кірмес бұрын сөйлестім танысып танысып қарадым
ыыы үйленген ешқандай бала емес үйленді баласы бар кеше осы екі күн бұрын ғана осы жерден астанадан өзінің еңбегімен үйін алды
астында машинасы бар жұмысы бар баласын өсіріп жатыр келіншегі ыыы қазір баласының күтімінде отыр сонда
жоқ бұндай жігіттер бәрі жүз процент бұндай емес қой жігіттер өкінішке орай
мына жерде үйленген кезде мен ойлаймын үш нәрсе негізінен дамиды деп ол біріншіден ыыы даму ер жігіттің дамуы
даму себебі ол әйелі оған тіреу болып тұрғандықтан артынан қолдау көрсетіп тұрған соң ол дамиды
екіншіден жауапкершілік жауапкершілік ол отбасына деген жауапкершілік пайда болады
және де жұмыскерлер көбіне ер адам алған кезде отбасы бар адамдарды алғысы келеді екен себебі ол отбасы үшін жаңағыдай адал еңбек етіп айлығын табуға тырысады екен
үшіншіден альтруистік көзқарас альтруист деген эгоизмге қарама қарсы яғни өзін емес ол айналасындағыны ойлау
яғни ол альтруистік көзқарас арқылы айналасындағы нелерді ы өзінің отбасына деген махаббаты және де басқалар үшін еңбек ете бастайды
нұржанды мен сырттай танимын мәселен жиырма жасында қандай екенін білемін қазір жиырма алтыда алты жылдан кейін өзгерді бұл әжептеуір өзгерді
жиырма жасында ұшқалақ жігіт етін жиырма жасында үйленген кезде қазіргі нұржанды мен көре алар ма едім көре алмас па едім

мына мәселе расымен де мынаған келіп тоқталуымыз керек бұйырған кетпейді қуған жетпейді деген иә расымен де ол бұйрыққа да бір жағы байланысты иә ол расымен де солай ы
райым айтып отыр ғой мені жақсы біледі сырттан иә мысалы жиырма жасымдағымен қазіргі жасыммен салыстырған кезде
сол алты жылдың орталығындағы ыыы менің жалпы іштей психологиялық тұрғыдан өсімімен соған байланысты жан жақты қалыптастыруым ол мүлдем бөлек дүниелерді
мен қазір толыққанды жүз пайыз мен айталамын да аллаға шүкір мен отбасын құруға жүз пайыз дайынмын психологиялық тұрғыдан
иншаалла ол жоспарда бар иә
жоспарда бар иә әрине бар жиырма жетіге келдің
жиырма алтыға келдің иә бар қиналған жоқсың қиналмай таптың
жоқ неге қиналған жоқпын деп айтпаймын таңдау өте жоғары болды таңдау өте жоғары
мен нағыз жүз пайыз дайынмын қазір той қашан соны айтшы
менің ұлым жиырма бірге келді анау күні маған айтады мен үйленгім үйленетін шығармын келесі жылы
мен айттым балам жақсылап ойлан ертең ол ауыртпашылық бізге түседі ата анаға салмаққа түседі сен шетелде оқып жатырсың
бірінші бірінші жағдай ол сен жарайды үйлену бір жай бір жеңіл желпі нәрсе шығар ол жас балаға махаббатқа келіп тірелмейді бәрі
ертең материалдық жағдай мен ол сенің тойыңды жасап бере аламын ба ертең немеремді мен баға алып саған көмек тесе аламын ба біз
мен сеннен басқа тағы да үш балам бар соның бәріне бала ы ой салу керек те оның бәрі оңай нәрсе емес
ол дайын ба көмектесу керек
жоқ енді шынымен солай ғой
ы жаңағы бала жиырма жаста үйленген бала дедік иә ол студент бала мысалы иә мысалға алып қарайық жан жақты міне отыр
ы барлығы дәл бұл сияқты ішкі стержен қалыптасқан емес қой көбісінің енді мына жағын қарайықшы иә сіздер тек қана ыыы біздің бауырымызды ғана алып қарап жатсыздар да
жай қарапайым ғана медальдің екі жағы бар ғой біз екінші бетін қарап көрейік енді студент бала ол ерте үйленді махаббат деді
ыыы мен сүйемін күйемін деді болды бұдан басқа ешкімді көрмеймін деді қыз да студент дәл өзі сияқты әрине енді ы екеуі үйленеді
ы ы жаңағы университетті бітіргенше ол ата анасының көмегімен күн көреді иә ы жаңағы келін туады оған ыыы жаңағы алатын дүниелер өте көп сіздер жақсы білесіздер
оның барлығы ата анасы әпереді бір әпереді екі әпереді оны әйелі көріп жатыр дұрыс па
ал сол кезде еркектің і менің ойымша ы ішкі дүниесінде ер азаматтық өліп жатқан жоқ па
оны көріп тұрған әйел оның бетіне баспайды ма мысалға иә сол үшін жігіт нақты соның барлығына і ішкі дүниедей бір дайын болып
екінші жағынан оқуын бітіріп нақты өз өзін ер азамат ретінде қалыптастырып і отбасын ата анасына жауап бере алатын шақта үйленген дұрыс сияқты менің ойымша
мына бала жаңа ақыл тоқтаттым мен бір керемет ақылды болып жатқан жоқпын және баурымыз айтып отыр менің талғамым бар деп қазір жиырма алтыда кемі бір алты жыл қыз іздеген шығар
мысалы былай бір оқиға бар бір сексендегі ақсақал үйленбеген екен әлі
соған келіп достары неге үйленбедің десе мен өзіме идеальный жар іздедім деген
енді таптыңыз ба десе бір рет біреуін ғана таптым деген енді неге оны алмадыңыз десе ол өзіне идеальный жар іздеп жүр деп
сол сияқты сіз алты жыл іздедіңіз қазір біреуді жолықтырдыңыз сіз оның талғамынан шықпай қалсаңыз тағы алда алты жыл оның
нұржан мырза өзіне жүз пайыз сенімді болып отыр ғой
жан жақта психологиялық тұрғыдан да материалдық тұғыдан да сондықтан да мен оның талғамынан шығып тұрмын да
әйел затының ақылы ертерек есейеді
ыыы өзімнің жұмыс барында сессия барысында кезінде жиырма жаста болған кезде ата анасы ыыы үйлендірмей қойыпты
ай балам қой біз ы жаңадан ғана астанаға көшіп келдік сен не істеп жатырсың болмайды олай үйленбейсің деп
сүйтіп жүрген кезде бір жылдан кейін сол қызы басқа жаққа тұрмысқа шыққан
енді осыдан кейін ол кісі ііі үш мәрте үйленіп ажырасып кетіп жатыр үш мәрте
мен білмеймін деді не болғанына өйткені кезінде ыыы былай уже сұрастыра келе жұмыс істеу барысында сессияда белгілі болды
кезінде жиырма жасында ыыы өте қатты үйленгісі келген кезде ата анасы рұқсат бермей қойған
не үшін материалдық жағдай үшін біздің қоғамға тұрып жатқан проблема ол біз бәріміз материалдық жағдайға байланып қаламыз
тойды той бүйтіп тұрып істемей ақ қойса да болады тек қана екеуі санасы дайын болса психологиялық тұрғыдан дайын болса үйлендіре салған дұрыс бір ғана нанмен бір ғана шаймен ақ үйленіп жатқан
ата ана кедергі болмау керек ата ана сен үйленбе мен дайын емеспін деп сонда не ата ананың ата ана сонда ы
ы қалай ол мен ы мысалы келін менің үйімде бала басқа елде жүргенде сол үшін мен мысалы қарсы болдым
ал енді ондай қиыншылық көрмесе өмір болады ма онда барлығын біздің ойымызша барлығы идеал болу керек
мынау толу керек анау келу керек бәрі орнында тұру керек ондай мүмкін емес болу
ол мыңнан бір адам ол айтуға оңай дүние сондықтан да бір ақ нәрсе сана сезімі дайын ба балаңыз үйленемін деп айтты ма жаймен сынап
шынымен де ол бала дайын ба ішкі дүниесі дайын ба ол баланың ол енді мысалы үшін жиырма жаста бәрі үйленіп кетсін деген әңгіме емес қой
бірақ мүмкіндігінше ерте үйленгеннің жеңісі мен жетістігінің көп екенін ұмытпауымыз керекпіз өте көп дайын болмаса дайындауға тырысыңыз соны
өзің беремін деген нәрсенің бәрін бересің егер балдарың ерте үйленсе кішкентай болады оны өсіру үшін сен өзің жас болуың керек
егер жиырма жасыңда үйленсең кейін балаң ыыы жиырма бір жасында болса өзің де жас боласың балаң бірменен өзіңменен бірге өсіп қалады міне
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс біз ііі ерте үйлену тақырыбын қызу талқылау үстіндеміз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз ерте үйлену тақырыбын талқылап жатырмыз
жалпы үйленген кезде міне ыыы бала ерте үйленген отбасында туған бала сол ыыы үйдегі әкемен шешемен бірге өседі бірге есейеді деп жатыр
енді біз ы ерте үйлену жағынан қараған кезде тек сол ы сол тұстан ғана қарау керекпіз бе
ол ыыы бала өссе жарайды ал егер ол мінездері сәйкес келмей махаббаттары сөніп ажырасып жатса онда бала қайда қалды бұл жерде қалай ы
көбісі мына аяғы ауыр болып шығады ғой негізі жастардың ше жаңағы
сол жағынан ыыы мына жәнібек арменов ағамыздың бір өлеңінде айтады қара жер жұмсақ жанбасқа махаббат жоқ төсектен дейді
сондықтан махаббат жоқ жерде ешнәрсе болмайды жас үйленсін жасы келіп үйленсін жетпей үйленсін
бірінші махаббат болу керек махаббат болмаған жерде ешнәрсе болмайды
ал жаңағы жастық жас баламенен жасы ыыы толған баланың жаңағы балалық махаббат пен мынау ііі үлкен үлкен адамның махаббатын көбісі айыра алмай жатады
нағыз шынайы махаббатпенен жай ғана ыыы бір ынтық сезімді көбісі шатыстырып жатады бар мәселе сода уақытша иә уақытша махаббатта
мхм мен бұл сөзіңізге енді былай ыыы толығымен қосылмаймын шынын қуғанда мен жолдасыммен махаббаттасқаным жоқ менің әке шешем құда болған
шын ғой ол да шын да ол шынын айту керек
енді менің ата анам махаббатасқаным жоқ ешқашан оның есігіне барғанша мен оның бүйтіп қолымды ұстағанын көрген жоқпын
иә мен тұрмыстандым бардым сосын ақырын әрі қарай ы отбасы болдық арты артынан балалы болдық
махаббат деген нәрсе әрі қарай тұрмыстағы сүйіспеншіліктен туады екен
ер жігіттің балалық шағының алғашқы қырық жылы қиындау болады дейді яғни қырық жасқа дейін ер адам қыдыруы таусылмайды
ол жаңа адам дайын болу керек ер адам дайын болу керек деп
бірақ жиырма алтыға келгенде мен осы кезде дайын болдым ау деп бірден санасына сап ете қалмайды
ол біріншіден үйлену керек содан кейін барып жауапкершілікті сезінеді оған дейін ол тек ата анасына ауызын ашып отыратын болса одан кейін
ал жауапкершілікті түсінбесе ше сезінбесе ше қырыққа дейін келіп қырыққа дейін дейді
ол түсінбеген адам кейін де түсінбейді оны
махаббат үйленгеннен кейін екі үш жылдай махаббат емес тек сыйластық болып кетеді өйткені үйде ол сенің балаңа қарап отыр
сенің барлық неңді жұмыстарыңды жасап дайындап отыр сол үшін сен оны сыйлайсың сол сүйіспеншілікпен әрі қарай өмір сүресің
ол махаббат деген өмірдің аяғына бір бірін күйіп сүйіп керемет құмартып тұрған нәрсе емес
ыыы әр адам әртүрлі ғой біреулер ерте есейеді біреулер кеш есейеді дегендей енді ы расында қазіргі
ы мысалға менің туыстарым бар қарағандыда ыыы ағам ол он алты жасында үйленген он алты он жеті жасында
қазір үш баласы бар үш і бақытты өмір сүріп жатыр енді ыыы он алты жасында үйленсе де мысалға ол жетілді
мен отбасы құруға ы дайынмын деп өзін санады мысалға ал енді кейбіреулер отыз жасында әлі де жүреді
мысалға ыыы ақыл мен отбасын ыыы құруға дайын емеспін деп айтуы мүмкін олар
әр адам сондықтан да біреулер ерте есейеді біреулер кеш
сол он алты жаста үйленген кезде оған ыыы қарсы болған туыстар қарсы болған жоқ
мен сыйластық қана мен үйленгеннен кейін одан сайын қатты жақсы көріп кеттім деуге болады
сыйластық сол
танымай алып қашып кетіп те әдемі өмір сүрватқандар бар
неге десеңіз үйде отырғанда иә ол қыз үйінде жақсы тәрбиеленген ер адамды сыйла деген шығар
сондықтан олар кейін жақсы өмір сүріп кетеді
түсінікті күлсия апай сіз осы жерде ы ой қосып кетсеңіз
міне серікқазы атамыз міне жиырма жасында үйлендім деді сіз сіз де сол кезде жиырмадасыз ғой он сегіздесіз
ы сол кезде осы ы дайын ба дайын емес пе деген сияқты ой жалпы болды ма
қыз бозбала шағымда вальсті билеп таныстық өтіпті содан елу жыл сол бір кездер тым ыстық деп бес жыл жүрдік мектеп қабырғасынан бастап
ммм мен оқуға барып оқуымды бітіріп келдім содан кейін мына кісіні оқуға жіберіп іштей оқыды
ал үйде мен енді келін болып түстім ііі ата енемді сыйладым ол кісілер мені құрметтеді
ііі бұл кісі далада жүргенде мен үйде ы ұрпағын өсіріп ы қызметімді істеп
ата енеме құрмет көрсетіп ешқандай реніш сен жақта бәленбай жыл оқып жатырсың мен мына жақта қиналып жүрмін
қоғамдық жұмысқа да қатыстық жұмыстан да қалғанымыз жоқ
енді кеш үйлендік деп айтпаймын дәл кезінде үйлендік дегенменен қазір бізде ондай ешқандай жоспар болған жоқ
бір қиыншылығы менің әкем мына кісіге бермеймін деп қатты ыыы ыза болып мылтықпенеп келіп атамын деп тұрғанда мен қашып кеттім
көрмегені жоқ үш жыл көрмей қойды үш жылға дейін мен жылаумен болдым неге өйтті деп
оның ұзақ әңгіме дегенменен біздің махаббатымыз соның бәрін жеңіп қазір енді міне айтып жатыр ғой
әлгі жоспар құрамыз ы алды артымызды түгендеуіміз керек деп оның бәріне қарамау керек
негізі жастар сендер өзі ойларыңа алдыңдар ма алған мақсаттарыңа жету үшін соны сол уақытында орындау керек
ұлдарыңыз бар иә бар екі ұлымыз бар бес қызымыз бар міне түгелі тұрмыста ұлымыз да үйленді қолдан үйлендірдік
ұлдарыңыз неше жаста үйленді ұлым енді үлкен ұлым
әкесінің жолын қуды ма екен отызға таман үйленді жиырма тоғыз жаста
ол кеш ы кеш үйлендім деп өкініп жүр кіші ұлымыз жиырма бес жасында үйленді
үлкен ұлдың ыыы жай үйленгеніне мен себепші болдым мен сен кішкене жүре тұршы деп
сен жүре тұр жан жағыңды бағдарла байқа деп тоқтатып қойдым ғой ертерек үйленбе деп
соған қарағанда сол ы соған ы нетті де отызға келгенде әрең үйленді
оның себебі жан жағында өзінің бірге оқығандары ы енді өзінің мөлшерлес балаларының кетіп қалады екен де кейіннен өзі ортадан қыз іздеуге керек
сол сияқты кішкене себепші болғаныма кінә кінәлімін дегенмен і кенже ұлым ерте үйленді
түсінікті мұқамедияр мырза ііі сіз өзіңіз і түйінді ой айтып жіберсеңіз бағанағы статистикаға ыыы өздеріңіз де барлықтарыңыз куә болдыңыздар
осы ерте үйленген ыыы жастардың ыыы пайыздық үлесі ы екі жылдың ішінде азайып кетті дейді
ол азайып кетуі жалпы өзіңізше ол жақсы көрсеткіш пе жаман көрсеткіш пе
негізі бұл жерде ыыы ол статистиканы азайтып та көбейтіп те отырған ата аналар деп мен ы айта аламын
өйткені қазір біз мынау моралдық ыыы тұрғыны айтпай ақ қояйық материалды алға шығарып алдық
біз сол өзіміздің қалтамызды алға шығарып алдық ішкі дүниемізді емес сыртқы дүниемізді қампитып көрсетуге тырысып жатырмыз
сондықтан да тежеу беріп жатырмыз ы тоқтаңдар мен дайын емеспін деп
яғни бұл жерден де ата ананың өзі де өмірге дайын болмай тұрғаннан кейін бала қайдан дайын болсын үйленуге
і сондықтан да бұл өте қорқынышты дүние
ііі мысалы үшін өзі ііі өріске шығарған малыңның өзі алғашқы күні көрші үйдің қорасына кіріп кетеді ғой екі үш күннен кейін ол өзінің қорасына келе бастайды
ал енді бала жас күнінде сыртқа шығып кеткен кезде ер баланың да қыз баланың да тәрбиесінен біз көбірек айрылып қалсақ үйден алыс кететін болса
і біз мүлдем ертең ол адамның ы жалпы ұлтымыздың ұрпағымыздың өсуіне ы балта шауып жатқан сияқтымыз
сондықтан да ерте үйлендіруге баланы да қызды да дайындау керек
әсіресе қыз баланың жат жұрттық екенін ол ол бұл шаңырақтың тек ыыы қонаққа ғана кейін келетідігін
және бұл шаңырақтың иесі емес ыыы келесі бір шаңырақтың киесі болатынын қыз баланың санасына кішкентайынан құюымыз қажет
дұрыс еркелету қажет қыз баланы еркелету керек ол қонақ бірақ енді қыз бала ол біздің айнамыз ертең менің кім екенімді менің қызым көрсетеді
венера ханым осы жерде айтып өтсеңіз ыыы ерте үйленемін деген жастарға ата аналары бетін қағу керек пе
жоқ мүлдем жоқ екі жылдан бері осыны көріп келе жатырмын өзім жұмыс барысында бала үйленемін деді ме ол дайын деген сөз ол үйленгісі келеді
ал өзі саналы түрде оны шешті ме ол үйленіп оны міндетті түрде көрсете алады
ыыы сосын мына мына тұрған жерде айта кетейін ата аналар не үшін жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой
обал балалар қалып қояды ажырасып кетіп жатады деп иә ажырасып кетеді не үшін өйткені біз ата аналар балаларды үйлендірген кезде
ы оның мектебін таңдаймыз ы жаңа балабақшасын таңдаймыз оқу орнын таңдаймыз тіпті шетелдік оқу орнын таңдаймыз да бірақ алатын әйелін таңдап бере алмаймыз
біз көзімізді жұмамыз да айтамыз өзің бар да сол әйелді өзің ал дейміз
сосын ол ол әйелді біз өзіміз көрмей ыыы сосын таңғалып жатамыз мынау қайдан келген қыз
кімнің тәрбиесін көрген қыз мынау масқара мен мынаумен тұра алмаймын ғой деп өзіміз баламыздың өмірін құрта бастаймыз
сондықтан әйел ата ана ешқашан да тіпті ііі өмірдің соңына дейін өз баласын туды ма сол баланың өскенше өлгенше сол баланың өміріне ыыы
сонда ерте үйленетін болса келінді ата анасы да таңдап беру керек деп отырсыз ба
иә ерте ерте үйленетін болса ата анасы келінмен ііі міндетті түрде танысу керек
отбасын құру жауапкершілігі мол қадам оған аяқ басуға бірі ерте бірі кештеу дайын болады
қай уақытта жасалса да қадамның сәтті болуын қалаймыз қайткенмен барлығымыз да пендеміз ғой аман сау болыңыздар